जो यो प्रिंटर रेवे नि उ एक आऊट पुट डिवाइस रेवे। कदी कदी ई प्रिंटर न कंप्यूटर से जोड़ नि रेवे तो एक यू एस बी केबल रेवे उसे ई प्रिंटर ये कंप्यूटर से जोड़ा। <noise> ये दो ई एक दूसरा से कनेक्ट ई केबल के द्वारा ही होवे। या केबल चार्जर की रेवे। जो गनी काम की है।